अ बारीयार पस्स्पोर्ट कस्के बनाव कहाँके कहाँबाही जौत इअ कस्के हसइ एगुणा इअ ओथिय नाही बारीयार कम्जोर पस्स्पोर्ट गहबाही जौत इअ जुन फेरी एखान हेर देवे सकलही नाही । हसे उअ हेर देतउ उअ हमरा कहाँवा कहाँवा हखबाहु देउनकही आइडी सबह बनोले उ हेरके हमरे बनोले उअ हमार वाही सबह चोरा देवे सकलही नाही । ओकर भितरा धर्ली समनावा सबह देउनकही कथकथि हसहु गहले यापन । उ सबह जम्मा हेरदेवे सकलही नाही । <hesitation> उअ एबे बारीयार पस्स्पोर्ट गहबाही जौत कुन्हु फेरी हैने सकसाइ हेरे । उ बारीयार पस्स्पोर्ट बनावके तहिया हमरा कथी करे सकबाउ ओकरामा एबे लेखाइली एछर सबह जबणे एछर झिन्के एछर सबह मिलाके कस्नुक कस्नुक सबह हसैन देउन्कही उ सबह जमै मिलके गहे पर्लाई नाही । एबे उअ देउनकही उअ एक दुइ लेखाइली हसइ चाइ कस्नुक कस्नुक वाला हसइ उ जमै मिलाके एगुणे नाउ सबह नाही लेखकी ओकरमा देउनकही दोसरे दोसरे चिजु गहके जमै जमैके मिझराके देउनकही एगुणा बारीयार हसे पस्स्पोर्ट बनवे सकबाहु नाही हमरा । ओसने कके देउनकही एगुणा बारीयार पस्स्पोर्ट हसइ ।